Ën Sudafrica a ie stait l'apartheid, però pöi al e arivà Mandela ch'al a dait 'na man a liberé ël pais